<noise> li tib'iliil che qas otz o qas qas otz kinna'an <hesitation> kintijan el q'aq kinaq' wuxu' le xaqara' imo't <hesitation> laj rax ichaj kajcha' chiran, xe'al ichaj, el kinaq' rajawxiik b'la' <hesitation> nab'eey nan qalaq'an pa qe pa qe pa qak'olb'al wuxu' pi jun chek <hesitation> jun chek k'olb'al, rajawxiik qalaq'an tek'ara' qatzakan, tzaktaj qamal rajawxik qatzaq atza'm rik'in, tzaqataj atza'm rik'in laaq' chek qatijan wuxu' qaqaj xaq kela' li kinaq' che riq'aljil wuxu' ke'maj <hesitation> xaqara' le li imo't rajawxiik b'la' <hesitation> qaloq'o'l pi k'iyb'al wa qaraqt pi qajuyb'al, o pa qakamoon che'el qajraqtaj wii' rajawxiik xaqara' qalaq'an <hesitation> k'o chiran <hesitation> qatijan xu' ritikelaal wuxu' qatzaq qaj jun laj qasaqmaloob' rik'in re kirya' saqa'n chek laj qe qichaj qatijan xaqara' jun chek el ichaj <hesitation> che qas ke' kinna'an xaqara' <hesitation> k'o chiran qab'an pi kaltan, kab'an laj qakaltan chiriij wuxu' qatzaq qaj xa'l qe qatib'iliil wuxu' qatzaq chixa'l jun libr qati' wuxu' jun libra, qatzaq he <hesitation> siqiil rik'in qas <hesitation> otz o qas <hesitation> ela' qana' rike'aal o xu' qas ela' qas ke' qana' ra'aj. <noise>